So mi nani un inni kalimaawa "honesty" ko waraata dow hore am kanjum woni wasiyyaje goɗɗe ɗe modibbo wanni min o yi'i laate ɓe gonga ko toye fa'aɗon e kotoye keɓu ɗon ko'e mon, so on jogaake gonga on keɓaay nasara.